Oddiy sousini tayyorlash uchun piyoz, sarimsoq, zanjabl kori kukuni, pomidor pyuresi va kokos sutiga ehtiyoj bor. <hesitation> Mayda to'g'ralgan piyozni yog'da qo'vurib olasiz. Ezilgan sarimsoq va zanjablni qo'shib, birga qo'vuring. <hesitation> Kori kukunini qo'shib aralashtiring! Pomidor pyuresini qo'shib, bir necha daqiqa pishirishingiz mumkin. So'ngra kokos sutini qo'yasiz va sous qalinlashguncha qaynatib oling. Tabga ko'ra tuz va murch qo'shishingiz mumkin. Sous tayyor.